Aku huɗa sɚr shishi alinya sɚr shishi da nda tlɚr kɚnda kɚlda ɚvu’i ndo mɚra aku huɗa sɚrshishi ngɚ tlɚrɚ kɚnda o hyaatɚ kɚr ɚvui nga, nacha ngɚ haya, hɚya da, mabɚlang da, ffavakɚ da ɚngɚu ana alinyi da wi hɚya, ada ghɚi hɚyo mii ɚvu’i wa ɚngɚ upuchi wa a ghɚ’i hɚyo mi puchi wa ama ɚvu’i nga ndo mii mi nga gwaati hɚyo mi ɚvu’ia? Ngam a zɚndɚ tɚcha a piya tɚnji kyiu dɚhɚu, ya ndɚ dlɚrpɚkur o ngu biya cho ki mɚrɚ dlɚrpɚkur nyi au, avu’i tlakɚr hɚya nda cho ɓala kɚracha, mangɚ cha ngatɚ sɚ chahu cho cho cho hya andɚ tlakɚr kinda a ku hanyi abɚra zanɚ sɚ kwa ɗa nachangɚ cho mii cho tiwi cho tiwi tlakɚr kinda bada aman bany cho hya’ati, ya cho biya cho biya nɚɗarɚ minɚ hɚya no mi zɚma? So badɚgalɚr tlɚr hɚya ɚvu’i ngɚ cho ɚvu’i ngɚ cho mɚra ɚngɚ tanya nganɚ tsɚ’u, ɚghɚ mabɚlang mabɚlang do gɚhi puchi wa kɚl nda ɚvu’i kasin ko nga ti mabɚlang abɚra cho dla dlɚma upuchi adawa kɚlnda wi dugur ndani ma’a ada wa ɚvu’i ndani maɚlang. O mai cho ki dla dlɚma cho sɚ sɚr shi shi cho gwa’a sɚr sɚma ɚnghɚu daga ka ɓwanya atɚ kɚra cha upuchi, maa aka hakila wa maka ɓwanya tɚ kɚra mabɚlang upuchi tsɚ’u da sho shili aba ndawa ngam mpya? Wi kwa shilini ku chira cha, da cho taɗa shili ɚbanda wa so tlɚr mabɚlang ɚvu’i ngɚ cho mɚra cho hya’ati cho wuranda dlɚ ma kap ɚvu’i vanya biji ma’a da ko zɚndɚ nakɚ tlakɚr ki wa kɚl nda ma vya zɚbiya wura anɚ anɚ anɚ dlɚma dondulongɚu wi naya nɚnnɚna dlɚma dlɚma mabɚlang ɗaka lɚ tiya ɗa chi ku i ɗa sakanda a wi sɚ wa, ama nda mabɚlanga shili cha shili dliya tlɚma alinyi cha ɓlɚ kɚnyi wuhya alinyi cha ɗinya alinyi ɚngɚ tanyi maka la’a kɚr para tlatlatlɚu njinda inda na pi tsu’u tanyi ngal biyatɚnda ka mavɚlacha ne, mavɚlanda ne ka tanda bɚdlɚya tɚnda ne bigɚ tanyi sɚsɚ nyi to mabɚ lang zhang eha kwa aku sɚr shishi nda tlɚr kɚn nda kɚl nda ɚvu’i tsu’u shatili, shatili ngani cho nɚdɚ sɚu upuchi ama ada cho mɚr tlɚrɚ na li nda cho mɚrɚ nda ɚvu’i ɚvu’i ngɚcho gwa’a nɚnyi na sɚr sɚma cho nɚɗɚ mbwanda sɚr sɚmɚ tɚ tɚ cho ki siya shatili do nɚɗɚ sɚ puchi wa, kwa laa cha sɚu ama a sɚ da dama nyi wa ama ɚvu’i ngɚ cho nɚɗɚ sɚu. Dedeng lya eha ɚu’i kala sɚnda a shili cho la’a chasɚu ya ɚvu’i ngɚ cho dzɚgwa la’a sɚr sɚma nda cho wwa’a cho siya ɚngɚ tsɚ ɚngɚ tanyi ngana tsɚu favakɚu favako do biya puchi wa kɚl nda ɚvu’i. Vanya hdɚ da ki to kɚ ea ngɚ njo nga dlam favako do biya ɚsakanda njo na nda fava vavanyi da favakɚ tɚl vanyi da kuma favakɚ ɗa, maka laa favakɚ kunyi ɚnɚ shiɗɚdɚ ɗɚu shiɗɚɗɚu eak-eakɚ nyi ɚvui ɚvu’i ngɚ ndo biya kɚr inn karfi mɚɗɚfa daga karfi dagɚ lyang mɚdɚfa nɚ akɚu na changɚ ja ndo biya njo sɚ ja njo gɚɗiya hu’u manda biya ja dlɚdlɚr dlɚdlɚrɚu a ku tlɚl, ndo gwaja bɚbɚp bɚbɚp bɚpɚp aku hu’u nda, njo fa’a ja, njo ɗɚ favakɚ favakɚ nyi a da favakɚ tɚl inna o ngɚl kɚi kyo kɚi kya fumwa kɚi sɚri a nɚwa pamɚ favakɚ ngɚ favakɚ hyɚ njo ɗinyi sosai aki tɚwa a biya tɚwa dzumah aku kɚra mɚ lam ɚsakanda so favakɚu ado biya ado sha abɚra upuchi wa kɚl nda ɚvu’i ngɚ cho ngɚ cho dzɚgwa mɚrɚ tlɚra kɚi mutɚ hɚya mutɚ hɚya do biya wa ɚ puchi wa, katin ko la’a hu’u ngɚ kɚl nda ɚvu’i. Macha ma vuriya ɗa ta ma mutɚ hɚyo mai kɚl ko laà nyi ja doi doi doi doi ana hu’u na to hu’u nga ɚnɚu mbɚngɚ cho mbɚla, ga nja la’a nyi anɚ laku nda kala banda mutɚ hɚya mai tɚ ngani ko la’a nyi alinyi hɚya ingɚ ma’a njo na nji ingo mɚrɚdlɚr pɚkuru ɚngɚ ja, alinyi ndo biya ngɚ kuma ngum ga ja laa nda favakɚu o biya ɚvu’i ngam ga cha gwa’a sɚrsɚmɚ nyi kɚl nda ɚvu’i ngɚ cho laa sɚ mɚnakɚu cho gwaa aka sɚr sɚma mabɚlantsɚh cho biya cho gwe’a sɚr sɚmɚ nyi ɚvu’i ngam mya? Puja tɚnji shatsu, cho shili fɚltɚ ndɚu, hɚya cho ɓala kɚr, kɚr ngɚ cho ɓɚla ɚvu’i ɚngɚ ja sɚ inda, ɚngɚ sɚr shishi inda ɚvui ngɚ tlɚrɚ kɚnda ada upuchi wa nda ya zɚndi aku pama sɚr shishi dɚhɚu.